To gaskiya bano fellel amin minon fulɓe leddi biri min godi haliji daban daban ego bano dunyi hali ji amin bo gaskiya joni nane dundon janga jande kome e deppi zaman nane wala hayaniya dun urototo dun janga ayi'ai bacci komai edun daidaiti wala can hande wala wane a a fi banduna a a wane fi bendun sauri dum aladamen iri jon wela dum kusan joni bano bimi eh ɓawo eh matsayi am malam makaranta dun witini hore jamare dunpat dun ɗali to amman sai dai joni matsakaji ɗimin mari deyake un andi jonden lamari jidin battitake nane ɗun ɗon tefa ilimi sosai bano ɗumyiyi makarantaji yeso ɗun ɗon yaha minonbo fellel amin ɗun pellel demobo wodi ma aikata en wodi bo demobe lallai wodi ɓe lumo amma beɗuɗa bano ɗidɗin di bolwammi hanji ɓuri rinjayaki to amma minon hani hiji heji amin minon gaskiya mingala wai hude wonde de ko goɗo warata waɗa namin min nana mone muɗum ko goɗɗo wari sannan bo nane gaskiya hoje amin ɗum ɗon janga sossai to amma jon e motsayi guntirden gaskiya jande famɗiti ko fomditi nebo yanayijidin. Ne ɗeya ɗunɗon janga de na ɗum makaranta ɗum don hosha kuɗe gomnati to gol waɗi jamare meɗen enin a andi enen aandi enen pulbe ko matsala meɗen ko mai to en gadai hude enɗon dara musamman ma ko shafii gomnati hoshuma to bano biɗen hiromen naneɗo ɓawo endon waɗa yandeden irin meɗen ɗunheɓi no ɗun joɗoro der jamare sannan ɗun heɓa no ɗun joɗoro e leƴol wada lumo dama asalin jandi non dun yidi en jange dure dumedama non take jangirde woni to haliji heji emin don dun arende dun hebi hali sai gomnati ko wadi sai gomnati to jonibo gaskiya gaskiya alhamdulillahi jonikam kusan dei be usti dou ko shafi buri dau gomnati to amma jondemma dai gaskiya wodi haliji to amma jondemma jondenma dai gaskiya haliji wobbe hebbe matsala mabbe dun wai sai gomnati wadda nibe ko bo be jangai gan gomnati to hochebe sannan an bo dun natti yanayi sukabe gaskiya wodi haliji dun watta ko shafii enan enen fulbe en gidata ah to jon dun hetti enangi bawo sai ngiya dun baccel non yare kwaya huwa heba demal dungal kobo gia eh jogiempi lallai jon dun hebi cigaba to amma irin dun mafa halayyaji dunjamare min gatta gaskiya na min donnana beldum yan gam kowadi. In dothen nani komin andi hande a warta jare hude gan a remai ɗifu waledi to amma jon warti wai baccel sai giya Hoshi yari hude gan heɓa rema dungal hanko mo giyata wadi kokari nane jangai heɓa no jodoro huwa sai mowerti lissafi mako fu hanku wai mo jangai mo heba kugal har dun warti ta wolwi sai neddoyima jangubebenma kobekebi to sai nane bedume wetini hudeden lallai min dongaɗa iya kokari amin sannan bo halayya eh fellel amin dun don wolwa do yankiru amin to gool gol don wannimin joni gam kowadi hude dun warta wai an don ondon decha oon onkebi ilimi boddun bacimonbo ɗumbilibe o turba cewa to be jangima nabe keɓai kugal to gol gol don wannimin minombo min don giya hemem ko sarrateki rayuwa kamma ta janggi dun wodi bambamci mo jangayi to sai dun warti neddo on mowodi bacci ko naggani joi jegoo sai tawa gakki mai moyima kai empat dillenma gese makaranta gam ma dundume jonikam gomnati dumma naɓe ko kochai kugal koɗun watta ai wala ko febbitata to gol gaskiya mindon nana nana mone magol gam hudeden. jon ko shafi pelel dum hebta irin matsala ji ɗi zaman lafiya ɗifat kadi reshi joɗe zaman lafiya ɗipat reshi ilimi min koshiri ɗum to amma to dai ɗum wodi ilimi ɗum lallai to ɗum ɗuɗi to wala kugal ma ɗum won matsala amma bo yanayi jode amin eh karkaraji amin ɗo min ɗon giya min keutayi min gada ilimi ɗum har ɗum warta fitina ah ah minom kullum lissafi amin a waɗai ilimi maɗa a waɗai ilimi maɗa gam gaɗa lumo gam keɓa dema kesa maɗa gam hanjum ma ɗum wallitai mo ilimi pha dole dole won banbanci eh mo walah irin matsalaji dimin gondi jon haka eh yanki amin gaskiya gol gol ɗon wanni min bacci ɗin digutiri ɓawo jande den de witiri bawo bano gimi rashi ainihin gomnati nawaɗai goddum to hanjum wadi to joni ɗum ɗon waɗa kokari wayitin ki jamare hore ɓe daro darde de shokkowo pha ilimi na wonno to to ilimi wonna ke pha duniyarun ɗun pha ɗu lalata ke to joni ɗun don wanni min sosai gam ta dari joni bonne jamare baccel ko gele fuu ta wolwi an baba magel sai baccel yi a ɗun wattajon harkaji mabbe fu ɓekoti daga empi saibo harka deme deme maɓɓe funi hude de de wannimin Amma dun funi dun hala wo inki min gaɗa iya kokari amin min giya cewa min dali amma hangol wannimin enen fulbe bo engodi hude gaskiya en andiraka goɗɗidin joni dun don nazane enɗi enen fulbe bo fulakubo dun fulɓe sossai sa ire wande goddo to waɗi huɗe ma ayi ata ɗun fullo to amma goɗɗo to waɗi hude wande bo sai giya baɗun kaɗo kaɗakubo kotakota en giɗagu minon maunirabe baccu kullum minɗon nodda bacci cewa fullo fah ɗun andirayi ɗum eh nihi sannan bo fullo tu buri yikki jogo fulakumun sossai daro bo darde de shokkowo toh tokkirano wai hande ɗunyi kaza ɗunyi ka ko ɗum joɗi to en jangi en keuti sappo to ɗum jabi burata yimbe ɗiɗi ko tato wurtoto der men wambe karta lumo wobɓe garta demoɓe toh amma pah jon ƙalubale dun min mari gaskiya huje amin gongol mangol gol gimi nane ɗoddon kol ol don wannimin bacci din lallai beɗen daƴa jonbo na banane jonbo a tawai neɗɗo goto gaƴa bacci ko nangani sappo eh jeɗiɗi sappo eh jatati toh ayi i nana kugal gal gal mauni toh toh ɗun warti. Oh dilliri ɗo oh dilliri ɗo or jangayi nane duwan matsala hande midon wolwa jundo miɗon dera yanayi anguware gommi to hatta irin matsalaji di ginmi diddi ɗiɗon kacha kacha hande wetai dun hebai bacci dillai makaranta ayita bacci e dilla makaranta sai giya edun jodi han ta wolwai sai goddo wia ahah an ankam adun huwa hanjun waɗi to gol gaskiya minon eh yanki amin mingodi matsala magol sosai wanda gaskiya minɗon dara ni iya lokaci amin min don gada dun to wodi hude de enen bandirabe pulbe temako goddum wandert daga badaki eh matsayi meɗen kungiyaru kauten hore yimbɓe leddi ɗi to dun waɗai dun wara hauta hero nodun wadi hiro go to dun yari dun jodoto edun dere eder pulbe kadibbofa dun woni bawo kam bindongada koginmin sannan bo joni ko der gell don wodi ina mastalaji duddun to lalle dun hocha mataki sosai lalle minonkam gol hangol woni mangol ko wannimin bona minontan kusan eh jada pat de gimmi dun canji na ba nane hande be siyasa ma sai be chomi be dilli be doggi na be gartai to ai nane neddo hochuma wima jon kam wala ko wannidum. Hachum bo jon wala potudo wolwanadum ta gol senena ɓendume weti to lokaci mo wari ungi un kime to un kaza to dun wari dun wadi welo ko weltiti to matasa en don deppi wala ko nandi eh bandum to hanjum to dun kude hanjum waddete mastalaji nane or fi bandum or fi bandum fe e bandun ta do to gaskiya enen fulbe in andiraka gol nane ni sai dai nane habar gol e go to amman jumbo dun warti kotakota kominon ɗon jonhaka lallai gelleɗen ɗe mauni to amma fa hude wonde de dun watta de fulaku den de hanayi kotakota gam fullo lallai ɗum andi fullo gunduɗo eh e i wodi ɗum amma mo wonda eh na e kam andirak eh ɗum toh hanjum miɗon nidda matsalaji amin demin gondi gol kam gol ɗon wanni mi shiya jade ɗum ɗon wutira bawo bawo sannan bo jandeden yawamchi dum don dubdinto.